Kee taka chitií yuku taka <hesitation> taka koo, taka chinu'me, taka chitií tūūña'ai, ko mientras na kala kuedadoso te porque xi ndɨ'ɨi iyo vidai, iyo te kú ja'nisoi te nda'vii, te mientras na kalakuedadoso te eh kú tūūña'ai.